Mbere narutaga wira wa kuandikwa. Wira ucio wa kuandikwa. twarutaga wira wa ii wa kivarua na wira ucio wa kivarua guo waii mwega tondu twarutaga mieri iiri twaruta mieri iire tugicoka tukirwa tucokie uceru ringi. Na wira ucio nitwarivagwa maita mairi vaii mweri. Mwi Mweri gatagati na mwiso. Ayaa. ngiruta wira ucio kavinda ka miaka ta ina uguo ngithomi thagia ciana na niwandethirie. Kuma vau ngiona riu nyume wirari ucio mbuke riu ndute wira wakwa. Nauka kuruta wira wakwa mwenyewe nineyandikiria kiirie na mugunda. Ninambiririe kurima mugunda kurithia ngombe mburi. nguku na vaii urimi ucio wakwa kurima mugunda ninarimaga mbembe mboco. ngwaci. ninavandaga nginya mianga kwa ii na nginya ndigu ndu tuge ta ndigu uguo tondu tikwa niniaririe cionthe ninaukaga kaciendia. Noobiasara ya urimi. <hesitation> Nituravivinyike muno tondu murimi nuravivinyiririka kiwango kiria maundu maria aravuta wira namo kuriimithia. gwikatia matiramuretera faida. Nariu nitungivoya turorarerwe vau. Aya va iria va ngombe nayo ngombe nii iyumithuo. Mundu akama tuge ta lita ikumi ukivuta ta lita imwe ukinywa icio ciingi ukiendia nao aria riu turathiee kwenderia ni mabrokers anokorwo inge ni maguturiva nimara tuvivinyiriria onao. Wira ucio wa kurima kurithia nguku mundu akiendagia nwambire mundu ananie erutanirie kana mundu ndakende kwandikwa muno wira wa kuiandika nii mwega na wi faita yaguo. Ta uria gukoragwo kwina faita na adhara. Ayaa. undu usio wingi ningivoya tuorerue muno muno arimi marorue tondu tiga ni arimi titingi korogwa twina irio cia kuviirwa koguo riiu tungivoya thirikari irorie urimi viu viu viu na kinyi akorwo ni kindu ta fertilizer magaturetagira tene akorwo ni kindu taa. Dawa cia kuvuvira magaturetagira tene tondu thumu thumu. Mundu niakuruta mugundari wake akorwo niaraithagia ngobe ii vaita ya iria. ya thumu ya nginya riu ciengira muno niukwendia wone mbia. Na wira ucio wa kuiandika ni wira mwega muno. Na ningenagiiri ra wira ucio wa kulandika tondu rimwe wanariria wira wanyingirira ni mvesaga mundu kivarua. Mvete mundu wira wa kivarua anake nionaga tupia tuake twa kugura kasukari kasumbi kana kugura kiria kingi atarai nakio. Riria nendia indo ciakwa. indo icia nicio indugamagirira. nimbukaga ngigura kaguo ngekira kaguo kega ngagura. karatu kega ngathonde kwa wega ngoneka yes ucio ni mundu uravuta wira wake. <noise> Nii miti <noise> nimendagia wanayo miti anayo ika nugamirira. Kambuge wira wakwa wakwa wira wakwa mwenyewe wa kuiandika ni wira mwega na wi umuthio. Tondu gutiri vindi ungirarira winaindociaku iria urimite. Araugakorwo utenambia na ni na mbembe ngunia imwe nindava mikeve iire nthie mendie Ngure kiria ndarai nakio akorwo mi kindu ta mboco nwaguo ngurutha ringi ndave nthie mendie ngure kirio ndarai nakio. Akonwo ni kindu ta nguku negua kumiria. ninyita varia nguku iyo yakwa nimirie. Akorwa nita Nivingo ya thiguku ciana ciakwa riria ciauka tukinyita kavuli tukiriria vandu va kuthie kugura nyama kuuria thokari tugiuka tukiria tukiona ucio ni <hesitation> Kiria tukina. Save mbia. Tukinasave mbia icio turaitugure nyama nacio tugika undu wingi. Ningenagira wira wakwa uria ndutaga na wii umithiao na ninthiesaga na mbere kuuruta na nimbiraga ngai andethie ngatiga kuuruta riria nyareme rerwa viu ni kuuruta. Noo ndingera. Ndingerwa ni mundu ndige kurima tondu ucio niguo wira wakwa. Na naambire mundu uria wingi athie arime na niakuona na akorwe ena ngoro iyo ya kwenda wira wake na wira wa urimi ni wira ta uria wingi. Mwarimu agiukira kuthiee wirari we nawe ukira uthie mugundari waku. Dagitari agiukira kuthie kuthondekana wee nawe ukira uthie wirari waku ucio wa urimi woce ta wira uria wingi na wone Nukuma na nuguorwa wina umithio <noise> maundurii maku monthe na nugukenerera wira ucio waku otauria mundu uria wingi akenagirira wira wake. Wira waku wega waguo gutinamundu ugakwira atiririi ava ndunaruta ava nduneka we mwenyewe niwe ukeiraga ava ninavuta ava ndineka koguo wira waku wii niwe we mwenyewe niwe wirugamiririte niwe mwiandaki nouawe mwandikwa.